í Stundina okkar

á þetta akkúrat taktu hár úr hala mínum er ný þar sem krakkarnir eiga að búa til sögu það eina sem þau fá er málsháttur fullt af búningum og svo leikmynd og ímyndunaraflið sér um restina önnur ný

dans þar sem við hvetjum alla fjölskylduna til þess að hliðra aðeins til í stofunni smella sér á dansgólfið og dansa soldið saman leiðangurinn er þriðja nýja

hjá okkur í dag og þar ætlum við að leysa ráðgátu og ráðgátan í dag er gylltur lundi töframaðurinn í öskunni og hundasúrur leiðangurinn gjörið svo og eins og þið sjáið þá er búið að stela gulllundanum sem átti þennan fótbolta fyrsti fótboltalundinn Tóti hérna er alveg miður sín talið er að dularfulli töframaðurinn hafi eruð þið ekki mennirnir til þess að leysa þessa ráðgátu jú það held ég eina vísbendingin sem við getum gefið ykkur er þessi dulmálslykill hérna og orðið til þess að opna hann og næla sér í

gangi ykkur vel

að skuggahlið eldfjallsins töframaðurinn í öskunni felur svarið í

taktu hár úr hala mínum er splunkuný

þau þurfa að ákveða hver gerir hvað búa til söguna og æfa allt saman vel og vandlega því í lokin verður sýning hópnum er skipt í tvennt og skulum við kalla annan hópinn

og hinn hópinn vini þetta skýrist allt betur á eftir báðir hóparnir fá sama málsháttinn sem hugmynd að kveikju að sögunni sinni krakkarnir fá aðgang að sömu búningunum leikmununum og leikmynd og setja svo upp sýningu í lokin sem allavega í dag gætu ekki verið ólíkari leikstjóri aðstoðar þau við að koma þessu heim og saman og gefur þeim góð ráð en þetta byrjar allt á

forðast eldinn er einhver sem fær hugmynd um hvernig

fast í húsi og

barnið

einmitt nákvæmlega en eigum við ekki bara að æða í gang og búa til þessi leikrit jú eruð þið

já haldið verði skemmtilegt já getið þið búið til bæði skemmtileg og spennandi leikrit já ókei gerum þetta þá

að vera í búningum og leikmunum þá eru hóparnir komnir með málsháttinn en hvernig ætli þeim gangi að búa til sögu út frá þessum málshætti brennt barn forðast eldinn og svo á þetta að gerast í geimskipi

hvernig passar það eiginlega saman en við kíkjum betur á það á eftir vissir þú að sumar geta vaxið einn metra á dag vissir þú að meðalmanneskja er um fjögur ár á klósettinu gott að eiga nógan klósettpappír

að halda áfram hópurinn treystir á á

sé ekki nógu vel kíktu í töskuna hvort þú sért með kíkinn snöggur

hlýtur að vera vísbending förum þangað við byrjum á því að fylgjast með Vinum þau ákveða hvernig söguþráðurinn á að vera ætli þau séu nokkuð strax búin að gleyma söguþráðurinn á að vera ætli þau séu nokkuð strax búin að gleyma

hluti af hópnum fer í að finna búninga á alla leikarana og það er hún Ragga búningameistari sem tekur vel á móti þeim í stærsta fataskáp Íslands við þurfum níu búninga níu búninga ókei að ýmsu að huga þegar búningarnir eru valdir til dæmis hvað passar við söguna sem við erum að segja stundum er líka ógeðslega gaman að nota það sem er fyndið þegar búið er að velja búningana og leikmuni þá er bara að æfa æfa og æfa hún labbar inn og við grípum hana og hún segir vitlausa setningu þá verðum við

byrjuðu líka á að ákveða hvað gerist í þeirra sögu það skiptir miklu máli svo það sé hægt að velja réttu hlutina og búningana inn í sýninguna vantar síma eða

marga og hvað passar eiginlega en ætli þau séu búin að gleyma

hluti af hópnum fór til

heilan helling sem þeim fannst passa í þeirra sögu

hvað eru margir geimverur fjórir

svo er bara að máta þetta á alla leikarana getur verið vandasamt verk að vera búningahönnuður þar næst

þarf að velja leikmuni og svo smellur þetta allt saman í lokin rétt fyrir frumsýningu

dúkkar upp svarið í ef leitar þú lunda úr gulli taktu hár úr hala mínum kynnir vini í verkinu brennt barn forðast eldinn gjörið svo vel geymdu töskuna mína

leiðinlegt að allir eru alltaf að leggja þig í einelti já ég held við ættum að mótmæla þið eruð alltaf að

Guðrúnu í einelti hvernig ætlarðu að gera það já ég er sammála Elísabet hvað er að já við líka aldrei má maður ekki neitt komum

taktu hár úr hala mínum kynnir í verkinu brennt barn forðast eldinn gjörið svo vel ég sé ég veit það ekki það sprakk strákar þið eruð bara búnir að finna Heimi já hvað þurftuð þið að gera til þess að finna hann við þurftum að opna einhvern

voruð ekkert lengi að því nei þið eruð svo klárir þannig að þið bara þar voru skilaboð já hvað stóð á miðanum sem var í dulmálslyklinum galdrakarlinn í öskunni felur svarið í töskunni frá hverjum var miðinn dularfulla sem býr í öskunni já einmitt og þið þorðuð alveg að fara þangað já og var hann heima það kom reykur upp úr strompinum hjá honum það er nú ágætis vísbending þannig að þið

nei en funduð þið töskuna það var í töskunni hans

mynd af Heimi og vitinn á Stórhöfða ég skil en Aron ertu viss um að þú hafir ekki sett þetta í töskuna áður en þið lögðuð af stað já alveg handviss já hvernig í ósköpunum komst þetta þá þarna oní galdramaðurinn galdraði hana í töskuna eina rökrétta skýringin á þessu máli þannig að þið sáuð mynd af Stórhöfða og Heimi og komuð þá hingað og hvað gerðist hér þá fundum við lundann í

var miði sem á stóð einhver vísa sem við áttum að rappa og dansa floss ertu með vísuna já ef leita þú lunda úr gulli

þá dúkkar upp svarið í þetta er sennilega vísa frá töframanninum þá skil ég þessi hérna skilaboð aðeins betur ég fékk soldið skrítið bréf sent svona skyndilega þessi

en lundar eru ótrúlega merkilegir fuglar hvað vitið þið um lunda þeir verpa einu eggi á ári þeir velja sér holu og fara síðan í tvö ár og koma aftur og finna sér maka og búa í sömu holunni allt sitt líf í Vestmannaeyjum hvað Vestmannaeyingar gera þegar

villast þær villast á ljósunum og tunglinu og þá koma þær í bæinn

svo geta þær ekki flogið af því þær eru ekki við sjóinn já en Aron þú hefur bjargað nokkrum hvað ertu gamall hvernig er með þig Heiðmar hefur þú bjargað mörgum

áttatíu og sex á einum degi nei á ári nei á

hvenær er best að fara að leita að pysjum í bænum að kvöldi til þegar er kominn vetur rétt eftir þjóðhátíð rétt eftir þjóðhátíð þetta er svona á haustin lundapysju fara daginn eftir og sleppa þeim

þetta er mjög merkilegt en það sem er rosalega gott núna er að Heimir er fundinn fyrsti

þar sem hann á heima á safninu þið stóðuð ykkur frábærlega strákar takk kærlega fyrir leiðangrinum er þá lokið og lundinn fer núna á sinn stað já við kveðjum héðan úr á Stórhöfða í Vestmannaeyjum og sjáumst hress og kát næsta sunnudag kát næsta sunnudag